E pues en cuanto a nuu tʉgay e te nuu tʉgay e ella pues yʉji hʉy aŋitpa te musʉypap nuu <hesitation> te tachʉk wʉti nuu tʉgay este hʉy wʉtasucpa itʉ te campu campiador tʉgais y tec tec nuu verda tachʉk wʉti nuu cap musʉypapʉ y hʉy patpa te mʉa cap ca'sa nuu tʉgay cay cʉyumi tʉgay cap hʉy estimachʉcpa porque como cap musʉypap nuu cap hʉy cuidachʉcsucpa cap hʉy shitsucpa porque como ca nuu tʉg cap wʉtpa y como cap ca nuu ʉ ni pʉy pʉchpa e cap te yʉmʉ nuu tec de te yʉmʉ nuu tʉgay cuidachʉcsucpa porque cap wʉjʉ nuu tec nuu que juyʉnʉ patpapʉ masque corrientitupʉ pero tec nuu juyʉnʉ patpapʉ itʉ antes campiachʉcpa itʉ ca gente pe yeg casi muy poco y te nuu tʉg tep pues tep animal tʉgay pero pues teg ella way tʉjʉʉ te nuu Pero te nuu tep este pues pʉn hʉy cuidachʉcpa u tʉk cuidachʉcpa teg nuu que cuando cuando cay cʉyumi hʉy nʉcsajpa cuyjʉ desde uñepʉ entonces heychu ajpa heychu ajpa ca nuu tʉgay y masque wat padʉ pero pues teg nuu que hʉy hʉy hʉy sigichʉcpa cay cʉyumi y way tzacʉ porque ʉchis ten aŋitpa mechaaŋ te nuu tʉgay tumʉ tep ʉn can capay'is ʉdiy chiwʉ y tep te nuu desde chiczaŋ tep ʉn wʉtaʉŋmaŋʉ pues te nuu heychu ajwʉ wat mapʉ te nuu pero pues te nuu tep cuando ʉ nʉcspa tep este ʉ way tzacʉ tep aveces tzuaŋ ajpa porque atrasachʉcpa y este y te nuu tep teji ajpa ʉchi jeeŋ te tuŋjʉ tep ʉ minpa ʉ pʉnji minpa cuando ya sentichʉcam que ʉd pʉcham ʉ inpa poco a poco pe te nuu tep ʉ way tzacʉ tep hasta que yeg ʉd yechpa tep yechmʉtpa te nuu pero pues viejuam te nuu tep casi wa nʉcsam cuyjʉ pero teg nuu que como way wʉtaa cay cʉyumiis cas puru tʉkjʉ Tep ellag nena nuu que que te gente way wʉja hʉy num hʉy num niyedʉypaspa y hʉy waspa hʉy waspa ʉ tumʉ viaje ca nuus wasʉ y ni jan chii cuanta tiʉ momentu yechʉ can jʉsjʉgay ʉdi wasʉ y casap nuu tʉg cap pues este peligroso porque como porque como te gente hʉy waspa sapʉ pues cap min yag curachʉcpa y mas que shi wat curadupʉ ca nuu cap infectachʉcpa cay wasaŋ pero pues ca nuu tʉgay cap este puews que gente quey wʉtajpapʉ campu pues tie wat wʉjʉ ca nuu cap animal verda pero pues cap valechʉcpa de de amigu de compañeru ca jʉjcuyjʉ e ca ca nʉmpa itʉ can ʉcʉtzamʉ este ney tumʉ ʉm nʉcspa pero shi ca nuu ʉm nʉcsajpa ca nuu shempre ca min tzam'awin tzʉcpa shempre cap min ʉtʉŋhʉypa ca nuu Y este min wa ney tumʉ shempre ca min ʉtʉŋhʉypa masque mid hʉy yaquincajwʉ ca jʉjcuyjʉ pero mi cag este mi cag ʉtʉŋpa cuando wa min ya min nuu wam nʉcsaa cam nuu pues mid neytumʉ iwʉ ʉm tzamtzamnajpa ʉ iwʉ ʉm ʉtʉŋhʉypa y este casa nʉmpa itʉ can ʉcʉtzamʉ y verda pues ʉd este te nuu ʉn aŋitpa mechaaŋ y te nuu tʉgas tep ʉdi siguichʉcpa hasta yeg shi ʉd yeg tzuaŋ ajpa ʉd yeg minʉtʉpa sanjʉ bʉra ʉ yeg minpa pero te nuus ʉ way tzacʉ y pues te nu tʉgay tambien shim ʉm ʉm educachʉcpa pues te nuus hʉy nʉctʉjʉhʉypa porque teg mechaŋ te nuu ʉn aŋitpa pero pues tep cuando tʉn cʉsʉypa tep wat tʉn yag tʉgʉ te cocinajʉ tep te winsaŋjʉ mʉŋpaa yeg tep hasta que hasta que tʉn yeg cʉsʉytucpa ishi teji masque hʉy hʉy masque a ver tiʉ que sobrachʉcpapʉ pues yeg tʉn chipa a tʉn yacʉsʉypa pero teg nuu tʉgay que quimpa hʉy quimpa te cam mesa hʉy quimpa y hʉy pʉcpa este que shi ane sapʉ ca mesamʉ hʉy chacpa ca yʉmʉis Cap hʉy pʉcpa teg nuu que fiuru jejpa porque shi cʉshi sapʉ cap hʉy yagwanacpa ca'sa ca nuu tʉgay y y aaveces pichzaŋ ca gente teg ella cap way tʉjʉam ca nuu y buenu hʉy tambien teg otro otro animal ca mishi teg ella pit hʉy gustachʉcpa ca mishi pero pues ca mishi algu pues tʉwan tʉwanis shi wa tʉn consentichʉcʉ ca mishi porque pues algu fieru ca mishi porque ca mishi cap shi wam nʉmmusʉ yeg yep yucjʉ ʉn tzacpa cap ca fiuru cap hʉy pinpa pitzaŋ ca mishi tʉwan'is wa tʉn wa tʉn consentichʉcʉ ca mishi nete cuando teg chuk nucpapʉ cap teg mishi que cap hʉy nucpa ca chuk y a veces verda pues cap este ca mishi cap min aŋitmuspa pero pues tambien siempre y cuando que gente cuidadoso cap hʉy cʉtpa cay cosa tʉgay para que way pinja porque porque shi ʉm tzacpa alguna cosa sapʉ de cʉshi cʉshi sapʉ cap en lugar de que ca chuk hʉy nucʉ cap ca min cʉshi cap pid hʉy pʉcjaypa y pitzaŋ ca mishi cap este wat este tʉwan'is wa tʉn consentichʉcʉ pues y otro que te chuji ca fiuruscu cap pi fiuru jʉywʉjpa cap pit este pit fiuru jʉypa ca mishi Pit pit fiuru tep ella michi pi fiuru jʉypa cap mas nʉsucpa que cap mas hasta midi ni <hesitation> pʉwinajpa y este pʉj pitzaŋ ca mishi cap este casi tʉwan'is wa tʉwan wa tʉwan consentichʉcʉ ca mishi tʉn yamʉ tʉwan mishi pero este pues ca mishi cap este nʉmsucpa nete que hasta cay cay pʉk cap hasta venenu nʉmsucpa pero pero pues alomejor jʉʉ u watcaja pero pues este ca mishi tʉwan'is yʉsa ye familiajʉ wa tʉn aŋitʉ aunque pues teg ella quey tʉjʉpa ca mishi